ɗun nanda e bulugariiwal, amma hanngal na nder li'e ngawatete ba, sai ni unowaal, sa'a bili ngal dow ndoggata naa un laatake ba dago.